<noise> والله إحدى لحظاتي أذكر كننا-كنا في الجامعة وصارت مشكلة وكذا. ورحنا لعميد الجامعة، دخلنا المكتب ووقفنا قدامه وواجهناه بالمشكلة وكذا. وتكلمنا معه وكان في شد وجذب في الحديث وتوتر. هذي أول مرة كنت يعني أقف قدام شخص كذا وأتحمل المسؤولية. ويحدي ويحصل بيني وبينه نقاش حاد، خصوصا أنه كان شخص كبيريعني.